Meka sa kitu no woalan ne kaampit kopaar sumera sera sedap woing kula sera sapan nitu rei turu nea maloola sinam tangen perah opo otukaneng ku ma mekaan nyaku taan memiki mikir wo binan tia no ne kaampit nin tempo pe omei sera loloi nin memang de kepaar engku mali mawo maloola sa s <hesitation> makelang tu kanengku mekekala nyaku o sea ku meike sapa ke niin oh kulila nea kinaa nunu tadi esera loloi moupi taan kumura kinaen nengkumo taan kore mo ki karuan tuek mutumonong la nitu pewean ne ape taan keteang komu sera loloi eso mo kuman nitu